Sɛ epɛ dɛ isua daadzepɔnkɔ ka a dza ɔwɔ dɛ ɛyɛ nye dɛ efow daadzepɔnkɔ n' na ɛtsena do a <hesitation> Ne nsa ebien no, mpɛn pii no eno na wɔdze gyina, emia do a edze gyina, ntsi busuo m' na esuo beebi a wobemia no do naaso mmia edze m' kɛkɛ. Iwie a n'anan na wɔdze enan si do daandaan ne n', edze wo nan ebien ne nyinaa besisi do. Edze wo nan wo kor bedzi nkan, nyimfa no epia ne dze no akɔ famu ntsi eno reba sor no nna bankum ne de no so rokɔ famu, bɛyɛ ne dɛm a na afei ibohu dɛ da- daadzepɔnkɔ no ɔrokɔ nkakrankra, sɛ mirka wɔ mu a nna emia aa- beebi a womia a ogyina no do. Imia no, prɛ- dedendeen prɛko pɛ ɔnnyɛ dɛm a ɔbɛka wo ahwe famu. Ntsi imia ne nkakrankra a ibohu ahe dɛ afei de mirka na ɔdze no mu agow ama wo na sɛ epɛ dɛ egyina a etum egyina.